Ríh lóh guihdxi dxianroo shín yáhga núhu, núhu yáhga biuyihnahan, núhu yáhga dxigah guróhon, dxigah chula shpatahagan núhu yáhga bi´tuhnolihinan, núhu yáhga. guróho shináhan, tuh yáhga nin mas riaganáha stóon náh andzi dzian roo shinan núh galay pa láda shguihdxin náha yáhga dxitzi, yáhga dxitzi náh tuhbi. yáhga chxiempa nihin shín róho yáhga dxitzi, par gadzináhan ga´cahn tuhbi yáhga róh, nahpa cadxi tóh cadxi roh guhca biñíhin o nédza náncahan sh´tahan dxíshin,. ruá gi´uh sh´tahnan, ruá gi´uh o astáh núhu ñizah, astáh núhu gu´dxin astáh núhu humedad, richxí róho yaguinchxi ya yáhgachxi guróh ra´cahn lóchxi. garalotih clasa manin ríhu, pero biu´dzi náh tuhbi maanin nin mástih riú tuhbi máan nin rdzú cagalóho guiyaaꞌ, lóho shrama lóho racima. bichxíedza chxi richxí. shbachximah bichxíedzama, yáhga dxitzi náh tuhbi yáhga nin núhu galay dshé náh shguihdxín tuhbi yáhga róh yáhga nin garatíh nunbuá, dziánahn núhu dziánahn. bay dza chxíu gulahban pero dzian shín náhan bichxí coma guróhon ra´ca shtruhungan dxigah naldahan tuhbi yáhga chxiempahan ya la´dara garáh shtuhulbahan la´dara. garáh yáhgachxi richxí shdidxi, richxí shdidxi gi´uh galóho de yáhga dxitzi dzichxí dza náh núh dziáhan yáhga líhic tuhbi de yáhga líhic raachxi náha yáhguidxi. Yáhguidxi náh tuhbi yáhga núhun ra´cahn nalíhic snuhunan ra´ca más bihuyin depende de blacachxi dzobahn de blacachxí ra´cah cuidaduhun núhun. nalíhic shin dzigah tahpa ga´yu, xo´pa, astáh tzí metru radzín rahcan, ya núhuradzan bihuyin lóh guihdxi chin ráhla badó ñiñu riachxíyirahba binshtuhbi. riá riachxíyi racima yáhguidxi ruahra, láhan raá rua yáhnrangula dxigah binechu ruahrangunlahn ya partagah shbuirabah paldah dxápah tin rudzú cha´yin. ruca´ha esferinan, ruca´ha garalotih lóhon ya par nichxí shchxín bwín yáhguidxi buen nédza guidxi lác, guidxi náh tuhbi shí yaguinchxi nin shchxinrbah. par gutaharabah dhxí láhan yúhu déh, gunáhc raa mastih shchxín yáhguidxi, chin gutaharabah dhxí láhan shyúhu déhrabah galóh de yáhguidxi cun yáhga dxitzi núhu. yáhga pinu, bay yáhga pinu garatih bwín nun buáhan pinu náha tuh yáhga la´za tuhbi yáhga guichi dxigah tuchi dxigah guróho rácahn núhun más biuhirun que snuhunan. pero yáhga pinu dzin guroh paca ráhcan garatih bwin náhan de que yáhga lihic shín náha yáhga pinu ya shpatahgan buenu aydza batahgadxin shin guichindzichxí réhen. ay para ruhunan bacahla pero del chxiyiluh cachxí dzibaluh dxa´nahan shga´c ruhunan bacahla núh vueltah núhudza tuhbi yáhguin nin shtáhan. dishi lóho dahán láhan yáhga shidahán. Yáhga shidahán náh tuhbi yáhga buedeyihn ay rácahn dé sin ay ráhcan guróh puhmas chiopa chohnna metruchxidzi guróhn, ni chohnna metru pue ay radzinahan. yáhga shidahán náha tuhbi yáhguin nin shtáhan dxishi nuhu látah shtanáhn néz shaga´dua nezchxi náhanan núh shín yáhga shidahán gunanchxín nancahan shtahan. dishín ya núhu nin ruidhxidxi de que ca´dxi róo lác raa bwín chxiempa bichxín yáhga shidahán par shdxibihrabha trashta para rudziarabah shica´ andzi náharabah. de que del shubiluhn yíhcal cun núhun ñizah guta´piluhun chxí chxí este, ruhunan bi´dzinroo ruhunan nahrabah, nedza núhu tuhbi clasa yáhga láhac yáhga biugáh,. yáhga biugáh náh tuhbi yáhga roo dza´ guróh rahca yáhga biugáh shca´ tuhbi shí náshichxi lóhon láhac biugah ya biugah náha tuhbi yáhga nin náldac. shtrungañih núhu shguichin shi guichirochxi núhu cuelahanan ya ay núhu chebigahl cuehn, ya biugáh raú bwínahn, shtétah bwín biugáh lóh yáhga chin rahca náhan. ya shdxishirabahn lóh déh, ya núhu shí buidzi biuyinchxi láhanan dzigah shñaha carnaduh ya nichxínraa shchxin par raú bwín chin raýihn ráhan lóh dhxí ñi´dxi shín. shda´un galóh de yáhga biugáh néh núhu yáhga carnadu carnadu náha tuhbi yáhga shi vara lazaachxi riuhun lóh guihdxi shcxhín bwin vara buen bui´ñusharaa ca´dxi bichxínahn. varachxi par shcayáhgaraabah biñín chin ay rdzudxiranguhl Chin narahngula biñín chiva chin narahngula biñín nadzín, yáhgachxi bichxínrabah par bayáhgaraabah andzi naýanin shgáhan dxigah shchxiupi láyihn. lóh bwíi chin riá rahban ya lóhon shca´ carnadu, carnadu náh tuhbi náshi buduhi dzigah shña´ narasha shñáhan dxigah nashñáaha ríhin láhanan shca´. shí buidzi bihuyin chxí ñidxi shín carnaduh néh ca´dxi dzianshin yágahchxi gudzobah loh guidxi néh náh ruáhan ayru pahan nala´badzi nin náhpa tuhbi yáhga. carnadu ruá yídziñih galóh de carnadu núhu stubi yáhga lác yáhga yáac´lah, yáhga yáac´lah náh tuhbi yáhga róh nin shca´ yáac´lah lóhiñi shí tuhbi tuhbi yáhgan nin. núhu shí batahga bihuyinchxí per dziáhan shrahman riú nichxín baca´l róh shcáhan dsháhan astáh nin ria dzóbah dshánahn ya lóhon ria´bigah tuhbi máanin rúhun tuhbi cosa. láac dxídsh gugah lóho yáhga yáac´lah shcá shín dxídsh gugah náhan bwín de que lóh yáhga yáac´lah segur shdxél luh núhun dxídsh gugah, dxídsh gugah náh dxigah. guhun shcuentaluh dxichicah tuhbi gunáhc chunun dxigah dzabih lóh yáhga yáac´lah ya rédzan yáac´lah nin náha shí dzíyin réhe ti´shin shí dzíyinchxi dxigah shí. náshichxi shchxiáhan yáac´lahchxi ruhun cha´yirabahn ay dzigah rehedxin cuelahan yáhga dzichxi shcahan per ruhun chaýirah bwínan dziáhan nin run cha´yin ya láhan. riá lóho dhxí chin rúhunrabha shis rdzaruhun chin ra´cah yíhca tuhbi guetaguhla o chin shísha cadza´cah chin ruchinaha bwín lazaca shín yáac´lah Porque nadxudxín náharabah núhu bwín shtidxirabah rugapah dhxiózaa bah bwín cun yáac´lah ay rúhun falta tih yáac´lah muerdotih yáac´lah shchxín bwín par guhu tuhbi shishá